Ímie katia, íi meingen áhuśa ġatia édi níhuśa nifieŋ ímieṗ. Amiñafieŋimieṗ áźaali aḃaan níŝarédoḃi. Aŝaraḃaan, nídiḃu mma. Áñadilo mma aḃaan, nímbie niġab símiesihi, ímieṗ; leruġahoyemma, ímieṗ. Áso niñaġab nimahãhe, ninaw mupuoli nímbie nira. Iini aiḃaġarosi niġaśuo tu, niġareŋ balaġaxane. Sohaŋehanen. Anorelenihe niźaniloḃulusi bóinaar níilu. Arebieḃen, hanaġalimo kóbuoko. Íi mefia ñásoo nii <hesitation> orẽġatia ímiehe, orẽġatia